माचिस आग पैदा करवे को एक सरल लेकिन वैज्ञानिक रूप से एक रोचक उपकरण है। माचिस की तिल्लियाँ में रासायनिक मिश्रण भरो होत हैं। जेसे माचिस के साइड में लगी पट्टी होत है। वापे रगड़िबे से ईमे आगि आसानी से उत्पन्न हुई जात है। माचिस की तिल्लियाँ आम तौर पे लकड़ी या कागज की बनी होती हैं। जिनके सिरान पे रासायनिक मिश्रण भरो होत हैं। जब माचिस की तिल्लियाँ को कोई खुरदरी जगह पर रगड़त है। तौ ओमे उष्मा उत्पन्न हुई जात है। और आगि लगी जात है। माचिस की तिल्ली की जलने की प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल जात है। माचिस को आविष्कार उन्नीसवीं सदी में भाव होतौ। लेकिन वैज्ञानिक मनत हैं। हमारे पुरवाजऊ ऐको उपयोग बहुत पहिले से करत भये आई रहे हैं। माचिस के आविष्कार ने मानव की पूरी दुनिया ही चेंज कर के रख दयी है।